في تونس الشخص العادي ينفق تقريبا بين خمسين لثمانين دينار تونسي في السمانه على الماكله و هذا حسب اختيارات نتاعو و المكان ليشري منها، و شهريا <hesitation> المبلغ يقدر يكون بين متين و تلتاميا و عشرين دينار تونسي تقريبا، و بالطبيعه هذا يعتمد على نمط حياتو و موقع وين عايش و هو واش يحب ياكل.